أكيد الأدب منذ القدم يعني كان عندو عندو قيمة كبيرة الفنون والأدب والشعر والنثر وكل شيء يعني كل هذه الآداب كان عندها قيمة كبيرة ولا تزال يعني عندها قيمة كبيرة، اه بالنسبة لي اه مادة الاداب من المواد الأساسية التي يجب أن تكون اه موچودة.